Nayɛ ɛzʋ la emie ɛzʋ lakʋ nayɛ nadʋ ivu ɔwiɛ ayʋ ivʋ laku nika dʋ nadʋ ivʋ la nadʋ ɔwiɛ nivʋli natsi ɛkʋ tsi dʋɛ kuneya awɔɛ nivʋ ivi evlo kana kʋ nenone ku namlɛ ʋlʋvledʋ kevlo kunesiti kunawali bʋala kunayɔ awɛya nʋ ivʋ nakpidetsi nayɔ ɔsikpatsɔ yɔdʋ navi ɔlɔkʋdʋ ɛkudawliɛ ku wafɔ nadʋɛ ku nadʋ <hesitation> evlo tewlo bʋala kʋnayɔ ɔnoko nanɛ notsue danʋ ayili kevlo kamɛ kana netʋ mlosʋ nʋ abʋɛ ɔlɔkʋ abʋɛ ɛkudawliɛ bi abʋɛ neli lakʋ nɔzɛnyi kʋnyo koyɛ talanʋ ɛkʋyɛ bʋadʋɛ kunayɛ tɔvɛ. <noise>